Alemania pe ko jae october fest jei supe jae jokua famosa tradición jaereta jeko kirei uajaete ye okau reta jou cerveza jare jokpe vi gura reta jemimonde ra jare jokpe gura vi iyemongüira jembiu ra jare jaereta jou vi salchicha jare predzel jei reta supe va jaereta jukurei iyarete reta.